باش <hesitation> تغلف حقيبة ولا تغلف حقيبة ظهر لازم هادوك الحوايج طبقهم بزاف رقاق، طبقهم مليح مليح لربح المكان، يلا كان <hesitation> ماتخملهمش جيدا وتخليهم هكا مخروبين مايكونش عندك المكان، بصح كي طبقهم جيدا الداخل مسقمين راك راح تربح المكان، أيا صحا.